Biby tegna mantsigny ndraiky le kara tany voan-tainy izy matetiky mipetrak- mipetraka agnatin'ny tay fô aveke raha tsy zany izy ambanin'ny tany, de zay mampamantsigny azy, aveo amizay kisoà ndraiky, izy le matetiky agnatin'ny gôdra, izy tegna tiàgny misaoma gôdra avekeo amonjegny raha kôfa malotoloto efa tiagny fôgna zay mahatonga izy mantsigny.